Iyaaa iikulya yetu yopamuthigululwakalo otuna po otshithima tshomahangu, otshithima tshomahangu ohatshi yapo ngii, tango omuntu oho kunu iilya mepya, shama wakunu iilya mepya tayi limwa, pena ngaa ethimbo lyokweelela, tayi tudhwa nawa, ohayi tudhwa nawa opo yi koke nawa, shaashi nge otshilya inatshi tudhwa, ohayi mene yili mumwe, nenge shi tasthi koko ngiya, itatshi ka tulako we omutse gwakola, shama ne iilya ya koka nawa tayi tulako. ohayi kukuta, shama ne ya kukuta yo otayi teywako, ohayi tulwa ne pomalupale, shama ya tulwa pomalupale yo otayi shuwa, shama omuntu wamana okushwa ye otayele, shama ne wayele, iilya oheyi yungula ne ta yele nawa, yo teyi. ohayi pungulwa nehaku tiwa omo mashisha, iyaa, opone weetepo otshithima, omuntu tango oto tsu, nanditye ne to longitha eenyala dhohe, <hesitation> omuntu ohohi potshini to kutha iilya toyi shutula Shama weyi shutula, ngweye otoyi thitha amuzi ne uushutu. shama ne weyi thitha nawa oto tala kutya otoyi nengeke otoyi tula momeya, iyaaa, oto tala ngaa ne ngweye mwene kutya owaala okulya otshithima tshili pamukalo guni, shaashi uusila wiilya ya nengekwa nuusila wiilya yaha momeya owa yooloka, owunapo ngaa nezimba limwe lya yooloka, shama ne weyi tula nande omo meya ngweye otoyi yuulamo ngweye otoyi tsu, ohaye tapo ne uusila, shama ne wetapo uusila ngaano, uusilambono owo nee to vulu okuteleka, wu kweetelepo otshithima tsho mahangu, otshithima tsho mahangu tango omuntu oho tulapo ne ombiga ho meya, shama wa tulapo ombiga homeya, omiga ho otahi fuluka, ngweye oto ningilemo oka mbombo, okambombo shama weka tulamo ngweye toka pilula nawa, ombiga tohi tema, okambombo taka pi nawa, shama ne wu wete kutya okambombo okapya nawa, ngweye oto teleke nee, oto tala ngaa kutya oto- to shi to tulamo uusila ngano oto eleke ngaa, opo otshithima natsho katshi kale tsha pama uunene, no tshikale ngaa tshili nawa, shama ne wa teleke, to tshi pilula nawa, ngweye oto tshi siikile natango tshi pyepo nawa Iyaaa, ngweye oto tshi tapamo ne mombiga, to tshi tapele potshililo nenge ngaa potshiyasha, iyaaa, shono, ngano oweetapo ne otshithima nga. Se otunapo natango otshikulya tshopamuthigululwakalo. nandi tshe tshopa tshiwambo, nandi tye otuna omboga, omboga ho hene oha himene momapya, ohahimene ne ku hohene nenge nandi tye, natango ngashi kaantu mba yena iikunini. oha hivulu okumena miikunini, unene omboga ngaashi, momapya oha hi mene pethimbo lyomvula, omvula ngaa shi tahi tameke okuloka ngii, ho otahi mene, omboga ndjono ne, ohahi etapo ehanda, shama ne omboga ha koka ha helukapo pevi ngiya, omuntu oho- oho himu ne, shama we himu. oho hiyuula momeya. ito hi yuula ike lumwe shaashi ohahi kala hina omavi nditshi, owuna oku hi yuula nande lutatu nenge lune opo wu hi kuthe omavi ngeya haga kala komafo hwii, oto- oto hi tula ne mombiga, ngweye otohi tema peziko, ngele owaala okuninga ehanda, otshiikwa telela ne kutya owaala okuninga ehanda lini, opena ehanda, opena ehanda ndi hali nkamwa to- to- to tema ombiga peziko toli nkama peke, nenge opena ehanda ndi too Opoga tohi tema peziko, to haaneke, ohatu ti ne ehanda lyomuwalakasha, so, opo weetepo ehanda lyoku nkamingwa peke, omboga hohe otohi tema peziko, iha hipi lela uunene, sha ike wafa wu wete kutya ohafa hafulukapo nawa, ashike shi hafa hapya ngiya oto vulu ngaa nangweye oku hilya, sho naho to himu ngeenge oho mahanda, oto himu ngaa miitayi yafa iinene, ina hifa ndjiya hoku liwa toli notshithima, shama ne wehi tema nawa peziko ha fulukapo iikando mbi hafulukapo, oho hikuthapo ne. ngweye otohi tula nande oposhako, opo omeya nga gelimo ga shishemo, shama ne omeya ngono gashishamo, oho hitsu nee kotshini, shama weyitsu kotshini, oho kuthapo ne iipambu, ngweye tonkaminga ngaa ne toningi kutya oto ningi ehanda uunene walyo kutya owu thiike peni, owaala oma nene uunene, owaala gopokati, ngweye toga aneke nee pomutenya go otaga kukuta, nenge ngeenge owaala okuninga ehanda ndi lyomuwalakasho, oho tema ngaa uunene hafa hapya katshona, nango onga tshi kwawo, sha wamana oku hitema oto hi kuthamo tohi tula poshako tahi shisha omeya Ngweye to- tohi aneke nande oposhako watula pomutenya, ngweye tokala ngaa ne tohi pilula, hi kukute komutenya. Iyaaa, se otuna po otshigali, otshigali otuna po omakunde hakuti omalumentu, omakunde nga omatokele, se otuna po omakunde nga omakiintu ngeya gena omayala, uunene aantu oya simaneka omakunde ngo matokele, go ogo uunene haga longithwa otshigali, otshigali ne ohatshi yapo ngi, oho kutha omakunde, toga nyutike momeya, shama ne ga nyutikwa momeya, ohaga zi iishu mbiya hayi kala kombanda, ngweye otoyi yugunako nawa nawa, owuna ne oku kala toga lungu wafa toga lungu ngino, iipeta mbiya yoko mbanda ohayi zikone ngweye toyi yuulamo ngaane ngweye toga lungu, iipeta mbyono ohayi ziko ndele taga yela thilu, shampa ne yaziko thilu thilu nawa wu wete kutya omakunde gohe oga yela, ngweye oto- oto ga tema ne, oto vulu oku ganingitha otshigali, shampa omakunde wega tema ndele taga pi, ngano oweetapo otshigali, ngashi ne thimbo limwe omuntu Okuna ngaa, otwaadha kuna nande em'kaga, omuntu okwaala okuninga nande otshigali maala kena omakunde oma- oma- oma ngono omatokele, oha vulu wala okulongitha ngono gomayala akutiwa omakunde omakiintu, te gatsu ngaa katshona nakatshona kotshini, shampa ga tsuwa kotshini ganinga uupambu uutshutshuka natango omakunde ngono aga vulu okweetapo otshigali, otuna po natango iikulya yopamuthigululwakalo ngaa tu popi, otuna po omaandangali, omaandangali oha gazi miigunda, <hesitation> motshigunda nande otsheengombe, nenge otshiikombo, omaandangali uunene oha geya pethimbo ndiya uunene komutshekelo gomvula aantu yuuka ngaa poku teya mpee, omaandangali go gene kagena naana iilonga oyindji, shaashi ohaga thewa ike mitshigunda go taga thinwa, sha wega thina go taga koshwa nawa nawa, gumwe oha vulu okuga fulukitha katshona tega kukutike go taga pungulwa, nenge gumwe ota vulu okuga teleka ethimbo olyo ndo.